<noise> Noon no gaɗata ka njum woni maɓɓatay cenirkoñ wuro ma maɓɓatay koñ jippina laabuleeji ma nden mboo taakunata peewinirga kadi mboo ɓanndu ma watatay kuntuwa watatay kare pewri gatta hufineere gatta soks gatta salla juutka